जिन्सोत् अमर् पोच्केत् दिय होइ बेचौसे लिके चोइन् स्तोरे करिब करने, चोइन् स्तोरे करिब करने, अरो फोने स्तोरे करिब परि अमे, अरो चोइन् ब्लोच्क् जनेके मने होरोर् चोइन् थेके अमर् पुर्से होते मने कितब अमि पुर्से निनो तो जिन्सोत् अमे थग बरो, प्लुस् चिगरेत्ते स्तोरे करिब परि। अरो एतो एतो फशिओन् होइ बिसे अर्जिकलि मने, लिके पोच्केत् नहो हले भल् नहि देखे। भिशद् अरो जनेके ए ब्लोच्क् बहोर् अगर्प्रस् होलि है येसे, अरो किसो मने जनेके एतो निजोर्। किसो मने कोम्बिने एतो पोच्केत् निजोर् त्रदेमर्क् थके हितु शोव् करिब करने, पोच्केत् देसिग्न् दिय होइ तते जिन्सोत्।